Taalel taalel jannata booyel, Woodi bingel feere don joodi haa nder suudu maako sei o laari nde o wailiti seo o laari dammugal feere kesum, Dammugal man bo waala no dum haa ton, Sei hunde man hilni mo masin o batti dammugal man nde o mabbiti sei o tawi dammugal man dum saare feere jei o andaa on.